Ita pasang neuk baloas sa ita pasang neu baboan ki no kona ita pasang barisi ita seu tabole nanu bolok.